Jotta kam walaa projekt feere ɗum mi huwata dow maajum, mi yaadi mi timmini ɗum mi fuɗɗuno, mi fuɗɗaay kesum, mi timmini ɗum boɗɗum nder Nasaraaku, jotta emi ɗon taskana ɗum mi fuɗɗata huwuki yeeso. Taskuki ki bo ki woɗɗake, balɗe ɗe mi fuɗɗay, to Joomiraawo jaɓi.